Agar men maktabga boradigan o'quvchi bo'lsam, o'zim bilan oldin forma olgan bo'lardim va sumka olgan bo'lardim. <hesitation> Sumkani ichiga har xil <hesitation> daftarlar solgan bo'lardim, ruchka, qalam, qalamdon <hesitation> ichida albatta o'chirgichlar har xil turdagi qalam, ruchkalar, kerakli bo'lgan lineykalar solgan bo'lardim.